E defuku jay beott jay al ada do 14 am ini kanyuele defuku be lopy, be fayan de lopy, tobe defira. Nirib en dan Morus nuhadi.